<hesitation> Tulakal makoo' u- u- uyaantik u- ub'a'ax ti up'o' ti ukoj, a' koj tulakal k'in kib'el ki ti p'o' men yan <hesitation> bacterias y a' la'ayti' ma' tub'-tub'el umentik ti k'oja'an a' makoo' ti uchi'oo' ma' patal u- ujanaloo' <hesitation> tulakal b'a'ax kib'ej ti p'o' ukoj a' makoo' men tu- tuman ti uk'oja'anil y samal y ak'ä' kub'el up'o'.